तुम मिथे बार-बार किले पूछणा छा? मैं तुम थें हजार बार मना कर चुकियों कि मैं शराब नी पिंदू। वूँ पार्टियों मा जाण सी मैं बचदू छौ ज्यूँ मा शराब कू सेवन होन्दु।